مرة كنت رايح حفلة ،وكنت لابس قميص جديد أول مرة ألبسة. كنت أحب هذا القميص في الحفلة لا <hesitation> أنسكب مشروب علي قميصي وخلاه يبدو مررررررره شين حاولت أنظفة لكن النتيجة كانت أسوأ. صراحة كان إحراج لكن في النهاية يعني جالس أضحك علي الموقف ويعني <hesitation> علمتني هذه التجربة إني ما <hesitation> أكون مهووس بالمظهر فقط